Ubinit om tõtõstõ mitut sorti. Mõnõq ubinaq ommaq verevämbäq ja mõnõq ommaq rohilidsõmbaq. Mõnõq ommaq lausa kõllatsõmbaq. Mõni om ka sääne kõvõmb ja mõni om mahlatsõmb.